सबुनम् मा थन्गिको सिबियु। सबुनि बहै थिर्को को बिगुर् एब, बिकुब्नि प्रए मेरिल थप् अरो गज्रि, थर थकरे पुर्को बुकर् नै यब्, मोलुत् हुनुप् सप कलम्नु बहै नै यु जयु। भिउ थपुर्को <hesitation> सिफै नैनु अरो हब्रुप्नि गुन्द्र सप <hesitation> पुर्को पनने <hesitation> जमएनि मबु जैको हुनप् <hesitation> दोजे सुनय् नै जयु। सकोन् सिकुन् अरो सबुन् सिकवो को बहै यु।